<noise> في السياسة الواعيه التسوية حاجة اساسيه شديد، بتقوم بادوار كتيرة و السياسات المتشدده و ما بتخت التسويات في شغالها بتكون عقيمة و ما عندها نتايج.